Buen lo ke kunji manarajau lo ke es rinyie nguang lo ke es rinyie nguang lo ke kaung tanu'um ku tanu'um kunji limy es re lateng re lateng kuando rama limy es komo ngum'au kiki'u rama limy rapu lateng limy mas many limy y kuanse limy rama lumy rapu lateng rapu kuanse va rinyijil pus kua lameung kon kute mananaung ya kuando ratu'ju rataa pues kua ya kuande rama bata'a pues ya kua mananaung lo ke es bataa ne kimbie ngukuang rapu re rinyie nguang lanu'u y rapu y paiñ limy re baex lanas baex lanas es para <noise> kua manatsajau kute kimbia'an mananjau y kuanse saria mjiung talung batsajau pues bat'ey nge'el kil'i mamujup ne maex nanas lijiañ bupu ne bupu ne matsa'ap re mjiung talung kupu ma'ey ra pu napu ne maex nanas matsajau kute kimbi'an y bun y ngejel kil'i mjiung talung para ke lamu ne matsa'au y ne nanas ke limy kunji buen nanas kunji nipep lim'i los ke te lanu'u ni'iat l'eik kujup kua lataung rapu ngajaik hay veces batsajau kute kimbi'an kua lanjau pe nip likiajam limy limy kuando n'iat l'eik kupu stinjia kauk lanu napu maex o sea rapu lanas. Y lo ke es kanjua kuanse limy kunji pues puma se buma'añ lupu rinyie napu kua lanaung kupu se peuk se makatau'u y si baly kibieje para mananjaung kul'us mananjaung re los ke kat kul'us rapu kanjua rapu re rinyie nguang kauk lanu'u y re y re ti'ias karat lju'u si lumey oues rapu kuanse rataa butaa kja ne kimbiep kupu kua lanaung nejeiñ jaise rataa kimbiep ne o kikia'aung kiki'jiat riji rataa kupu ki'i kiñiaung rapu lo ke es ti'ias rapu re kauk lanu'u nejeiñ ngjai se n'iat l'ey jai rapu se l'ejei manzana rapu kaung nip limy xi'iui pus kauk lem nunu es manzana porke kunji nipep limy rapu ngjaik se kikiaung pus mananaung pu bakja lu'uey burua kixil y kiñiaung rapu kupu stinjia para kauk pues rapu re rinyie nguang kauk lanu'u si baly limy pero kas kauk nip tun lanu'u mas si lanu'u per ya nip tuma'a nip likiajam limy kunji'ya rapu re re rinyie nguang lo ke rapu lanu'u mas lataung es rapu re kauk lanu'u peuk ma'ey manaung peuk ma'ey make.